Fanatanjahan-tegna tian-jare atao, midôla boligny, ndraiky mandeha mihazakazaka isaka mandraigny are. Iregny hitako tegna tian-jare atao e.